Minen kaa e ley faamuya amen e anndal amen, min mbii dabaaji kaa ngattaa njanginirtaa ɓiɓɓe muuɗun en ko ƴaɓɓii. Ko ƴaɓɓi kaa timmii, ɓe anndanaa ko ƴaɓɓii e ko warta. Sabii <hesitation> neɗɗo nanataa haalaaji daabaaji, wala ko waawi wiide hen sanne.